um 这次我较多啊 um 用那个 prepaid 啊,因为较省钱啊，因为我的家有 WiFi, 因此我 um 没必要 um 买那个付费的，像我较多就买那个 prepaid 就够了，较便。

医生咯，因为他人较有学问，有经验。问他人较准。

我的家的家庭没讲特别去控制我们啊怎样收钱啊，啊怎样 um 算钱啊，tapi 自由啦，自由放我们自去啊怎样算讲你开销多少，um 你工钱赚多少，开销多少，哒你得，得顾，算到好啦，甭讲随便来啦。

这阵就是一下落雨一下天晴太阳 <laughs>

um 这我喜欢看那个人跳，跳水 um 他们跳水很 um 很好看,跳水我也是很少 um 喜欢看他们人啦。

我去许多国家去玩耍啊，去旅游啊，um 我觉得这久台湾蛮好的地方，你讲话语言也通咯，讲话也通，哒它讲，它的的人也好咯。

跟，跟我啊嫲学的嘞。

自生日自自知就好啦，um 我自自庆祝，庆祝自生日就是自自买 cake, 货者买一个东西自喜欢的，去对自好一点咯，没讲特别去，去庆，庆祝啦。

这久较多学方言 um 在 Youtube 那里学，有时做，在那个面子书 um 那里学，学自的方言，学自的兴华话 um

<noise> 问朋友哪一个医生较好。上网找他的电话了打给他约他的时间。

我 suka 红色，因为红红没害人。

我住地方的云，云很美，[um]tapi 下雨时候它是乌云咯。没下雨时候它的云是白色，底蓝蓝的天，那乌云白色。你每天心，哦心情不好时候你看白云，你觉得讲人就较轻松咯。

定得洗手是最重要 um 得，得清洁吃东西尔吃肚子不漏粪。人身体很好

在我的文化内啊，谁人来照顾这人啊，要死的人就是看咯，他老人话他有孩儿，他有家人，就是年轻一辈去照顾咯。照顾他们走这个，这段路咯。照顾他们。

我觉得很开心的时间就是出门玩耍。出国去旅游。去走，看他们的风景。看他们的国家不一样的文化咯。这是很重要啦。你去了解他们的住的地方，还有他们的人喽，他们生活。这是很特别。

我较喜欢的就是 um 我记得第一次吃++加很多萝卜，叶，还有金豆，金豆还有很多幼幼的

这久我家边头有一地有养猫，他们养较多，有时有跑我家吃东西 um um 啊有时大便 um 就很臭。

在我们这里住的地方谁人照顾，um 就是我看政府咯，政府要照顾。还有我们每个人都有呐，都有呐 um 应该要照顾他们需，需要帮助的，我们得要照顾他们咯。um

我喜欢的运动就是跳舞咯，啊，aerobic, 还有啊 zumba，哈，我最喜欢跳的。

啊，我自的人，较多人做寿面，吃面。啊有时去头次去古晋那里吃打面。第一次吃到。

um 这久 ho 面一点在内就好了。

我最喜欢的名人或演员呐，我最喜欢的啊演员是那个 Audrey Harburn 啊还有那个啊高羽祥啊已经去世了。哒，名人呐，名人呐，呃，不清楚，啊，一下子想不起

我的手机啊，我的手机是在，你这久在，um 那个较没线地方，在角头角头，家的角头啊，um 家脚啊哪，它不能收到线。那就变做打时头人听，人听没咯。我也听没咯。

以前的啊拿现钱得去银行排队，这久人在家就用电话，按按下，能够还钱咯。甭去银行排队咯。

对我的工作啊，我觉得这久做有一个很稳的工哒很重要。没什么特别想说要找要找什么工做。觉得说做一份工，工钱，工钱拿再再咯，工稳稳就很好了。

我住的地方，我希望他们做生意的人呐，um 就是，啊，就是讲卖衣啦，卖吃啦，这很重要咯，我们每天生活都要有这那的东西，好了，um 做生意的人开那的店，很重要，在这个，在这区内，这区内。

头次用电话 um 啊，打电话得钱 [um]dan 每次打电话得还多少钱，有时电话得去冲电咯，就电一下没了 um。

啊，若是讲，啊，要学一样技能啊，我最，最想学的就是，啊，打鼓咯，啊，打鼓，因为嘞这个打，打鼓我觉得很有趣，因为我自本身的节奏感会好， <noise>

我最理想的庆祝的节目嘞，没什么特别的啦，就庆祝就有觉得有也好，没也好。没讲会重要咯，没什么特别想的。

当然在家有玩耍和小孩玩咯，老婆和家庭一起出去玩耍，'err' 他们喜欢爱在玩海边走走。

很，很欢迎的，很特别的，孩儿看的书，跟故事，故事书。讲故事的书跟孩儿的书，我没什印，没什印象。那我没什看书的人，我很少看书。了没印象。

na shi gong gua dui bo zhong bi tong you yu, gua ta la hang, tao le gei ki chui gu go lo, shi ki chui gu go, jie xia lai cai hui qu qin wen yi len lo

会，um 我的啊妈，最会， <coughs> 会跟我们，常常会跟我们讲，我们，啊，上次我们家族历史的故事。 <noise>

我住的空气是最好的咯。um 它旁边很多树芭，树，大树什，好了它有那个自然的空气。嘞我觉得我这久住的，蛮好地方咯。

我们走路 um 每天走路，um 帮助讲身体很健康，um 走路能够看 um 家看人。

um 我在学校最最 suka 的科目就是啊美术跟数学因为美术是我的我的兴趣。我的爱好。da 我最内涵的科目就是数学。

我喜欢，我最喜欢的色就是啊，粉色的呀，呃好像浅蓝，粉蓝色啊，粉紫色，啊，pastel colour 啦,我也甭晓讲，兴华话甭晓讲。

啊，在我的家乡啊，最大的昆虫啊，啊，有一种很会，叫很大声那个，叫蝉啊，啊，蝉兴华话叫什么我也甭晓讲。

um 当然有分别咯，um 啊，年轻人，一下子，um 他们打字很呀快，um 我们这下上了年纪的人，什么都较慢呐，学东西也较慢。um 年轻人呢很快就上手了。

um 这十年内 ,um 真是那个天气会较热很呐多咯。 <noise>

um 我会晓踢球，我喜欢踢球因为我觉得很那个踢球嘞有十多个人啊在那边啊跑来跑去，为了要踢那粒球啊，啊，to 赢。

[um]我甭晓看华文，so我很常在电脑那边啊我会用google translate，因为我很喜欢， 我，我自本身啊很会看小红书，so小红书每次呀我若是讲要找东西啊，我会用google translate 那个写我的英文，then translate那个 into 那个then那个翻译去华语一下then 我才会放回去那个小红书去看[um]我要看的东西。

我喜欢看白雪公主的故事，因为白雪公主很美。

每次做年的时间哪，亲戚朋友会坐下。我们会讲起我们从前的故事咯。会讲起他们小的时候发生甚较滑稽的东西，还是他们做什么较奇怪的啊

我不讲很喜欢听歌，but 我的先生很喜欢听歌，他每次听的歌啊，很常是听那种，那个 um 较慢的，有半时他也有听很快的歌。so 我今年也有跟他去看那个，去看人唱歌啦。我觉得不错啦。

学校，学校孩儿要学 um 要学排排合作。也排排 um

这次每个用电脑很呐厉害，哒我觉得那个较老的人呢，真是正是真会，会觉得较困苦一点，像我啊妈啊，有半时你教她怎样用这下电话啊还是用电脑啊，你教几十次啊，她还是不记，她还直直问你。

我若是讲要找律师 um 在我国家啊，我应该问我朋友咯。因为我可能会问他们，会哪一个律师你会介绍的，做什么你会介绍他。做什么他会好还是做什么他不好，then 多少钱。

我小的时间有学弹琴，but 我因为我不喜欢弹琴，then 我啊妈每天迫我去弹琴，so 到到一时啊我也跟我阿妈讲我不要弹了。so 我阿妈讲，会肯咯，会肯去给我停咯。

[un] 学校 um[ 家长 actually] 有一个 [understanding] 为什么

这次的孩儿较没看书。他们较多是看那个 um 去去看 youtube lah ho so 我自己的孩儿以前是很喜欢看那只猪 Peppa Pig um 他们看很呐多那个 Peppa Pig 的故事。

um 我也不当心有什科技啦。它科技来我们自就用咯，不会就要学咯。反正每个都得 um 跟那个时间的发展这样走。

um 我家嘞有种很呀多这种小小棵的树,名我是不知道啦，but 我自本身是喜欢种这种小小棵啊，很，较容易 ja，较容易的 jaga 树咯，浇一点水，甭每天去 um 甭每天去那个 [um]jaga 它咯。

我学堂呢，我是很喜欢读数学，因为很容易，你 agak 会知怎样做咯，你就能够做了，什么全部都能够做，tapi 你若是读那个啊，读科学还是读什 science 什么嘞还得去读，呃，特，尤，尤其是那个历史，我都甭晓啊，会困苦读。

我较喜欢在家的内，我不讲很喜欢嗮日头，很热啊，and then 嗮了身体，这流汗了身体很痒。and then 你在家内凉凉这样，多容易操。

我的电话啊，你若说手电话我手电话其实就 um 都没啥问题啦。是说有半时去较山芭的位呀 um 可能那个 um 它的那个 um 可能那个它的那个 connectivity 较不好咯。啊，这一半时就会啦。but 你若说在 pasar 什 pasar 里这样啊就没问题。

在我住的地方嘞，大肚子的女孩，自得顾自，顾自的吃，若讲呢跟大家婆一起住，大家婆也去顾大肚子的女孩。

um 嗯团队运动嘞你能够练你的团队精神，你自一个人你只一个人 nia。很 um 你进步什么你也没别人 whereas 你团队啊你有别人作伙做。

在古晋啊，较多人就是养狗。没就是养猫。so 你去，你若是讲去呃那个，人的那个家靠牢围啊，较多你就看到人带狗还是，带狗出去走走啊，还是猫爬来爬去啊。

科技，帮我收家嘞，我很讨厌收家。能够跟我收家收到净净这样，特别好嘞，你，and then 会洗碗什么，我甭做。

哦，在我的国家内啊，若讲投票啊就去那个，登记一下，报名哒到哪一天投票时候得去排队咯。啊，一个一个入内去排队，去去那个登记拿给它记一下看这个会对吗？登记一下，um 入内去投咯，投了折了放内 ok

um 我不讲很明白啦，tapi 我家我住的地方我觉得很，很静，很好，不吵，跟晚上能够睡好好这样。

um 我觉得这样呢可以陪我。and then 有时候听我说说话啊，then 我们去做伙去吃啊，花时间。

AI 在我们生活中会帮助很呀多啦，你没 AI 啊，其实你很呀多东西会做较慢慢，so 你若是讲有 AI, 你看我们那个，啊电话啊，有 AI，我要找的东西啊，它一下子就跑出了。它它

我觉得 AI 嘞就是会像孩儿那样，你教它 um 很多新的东西，它全部都收，哒收了嘞它能够用这 um 它学的东西，拿来帮助人。

em 我最喜欢看连续剧，每次中国做的啊，韩国做的啊，以前看港剧，香港做的，Tapi 现在香港的戏剧很好看，又不很好看，我不喜欢看，我时常看中国的戏啊，还是韩国的戏。

um 这礼拜啊，我去 office 时间我看到我自的花在,我放在我自的房间内呐，我房间有，有那个有一盆老蛇草，so 我每次，每礼拜我就浇一次水 nia，因为它不需要很呀多水。

最有压力的嘞应该是做工啊。做工每个都 [um]expect 你得做得好。你那下你读书你自读，你会好不好也是你自己的成绩。这样。

今年我最喜欢的色是红色跟青色。他们也讲今年啊，其实今年风水他们讲应该得穿 um 那个紫色，but 我自本身较喜欢红色跟青青咯。so 今年我买很呀多红色跟青青的衣。

不知，我老公打算。我哒，我自，我自就这样老公打算家得怎样 um 我只那里旁边讲讲了，建议了。

我住的地方嘞，这里的学堂，有很少种，有英文的学堂，有马来文的学堂，有华文的学堂。也有国际的学堂。

我喜欢学的功夫哈，我喜欢学做衣，衣做各种各种衣，各种各种的样路，街市，街市的，孩儿有孩儿的衣，还是大人衣全部做街市街市的，穿了哇看了很爽。

我会晓弹琴，啊，我家有一架琴，上次小小有学弹琴。[um]tapi 这次做工了嘞，um 因为没闲，一半是时才会弹。

um 手的电话嘞我觉得在我的那个 office 的 canteen 不能收到信号，很麻烦啊，我要去喝茶 right 没信号，taukei 找不到。

做年是一个很呀好的日子给我跟我家的人。因为我们会，不管你在哪里你都会飞回来这边，排排吃一顿饭，so 吃一顿饭的时间，我们也那次时间啊，可能几年没遇到了，so 那次时间我们也是在那边旁讲。

um 去出门嘞，就要有护照啊，then 你得，你得拿东西，你，有可能你嘛得拿药啊，反正衣得拿去 then[um]

我若讲有病嘞，一身痛我会去看医生。then 会吃医生提的药，若没能我会去看中医。吃中医提的药。再没，咱得去做运动。

咱们国家的学堂嘞，有很多的啊，语言。咱有学华文，有学马来文，也有学英文。

我嘞是在马来西亚，um 没什天气的变化啦，每天就是热，不就下雨。没讲有一年四个季节这样，有冷，有热，有,有下雪 um

人的智慧在生活内，得看咯，各种各种，你得头脑用头脑想去咯，这样什么啊怎样做。这样什么啊怎样做咯，。 <coughs> 较有，有顺，顺一样一样做下，不可这边抓，这边抓一下，那边抓一下，好像狗抓屎。

我希望将来生活很好咯，可以天天出门去世界走走看看。

现在孩儿 leh 交多全部玩电话，大 game, 不就看些电视那种大 game 那种 video 我也不懂

我喜欢帮人剪头发，挷头发，电头发。因为我觉得这份工呢 um 很好游戏。